L'as travaià propi bin e tantu e l'as co mustà a a ti culeghe a travaié bin e ën maniera giüsta e al e giüst chë mi dune üna prumusiun për andé avanti ënt ël travai e për aghé avei ën po pi d'sold